Alura ëntà munté s'la biciclëtta, stese sü zura la sela e cumansé a büté ün pe zura ün pedal e dunese üna spinta, purté l'autre pe zura l'autre pedal e cumansé a pedalé